Daafeŋ doo bi jee i ka a fo a ye sunkaŋo, wo de wo ka sunkaŋ ne, hani a ye i fita kolomoo la niŋ i naata niŋ i ye a maa doroŋ, a ka tuu a katuu a sunkaŋo ka tu i bala le.